Raha ohatra hoe mifety ny hoe ny fitsingerenan'ny taonako an, tena hoe raha ohatra hoe manambola hoe be dia be an, dia manao an'ilay hoe <hesitation> "vol parabolique". Ilay izy izany an; misy raopilanina mankany an-danitra dia dia lasa ohatran'ny hoe "en apesanteur" zany hoe tsisy lanjany intsony izany ilay vatanao, dia ohatran'ny hoe an, <hesitation> entiko daholo izay namako tiako hoe tiako izay <hesitation> namako tiako indrindra. Dia tsika izany an, sady m- sady midina ilay ilay mitsingevana no no manao an'ilay ilay fety izany e. Izany tena hitako hoe tena milay be raha mahavita an'izany.